Na gbo ebota, osobue oko fegine kori njaba araba. Eleme na gbo egeta weeri obon, kojua, ochun, okoi bra nma. Ade oben ba dei soi weeh, see bura ojakpo. Ade obon onee kesan, okaja kparanpie eenu olaere wey dei. sobo pran bira nmu, aka kpan mpie awora mu wonru. Bo kra chu ogen bra lalayo oka are nee owee, towa are so weeyo oka yea so baeko ojakpo ra ka paran bura bere oweer ingingirin gwan otor ra deye. Deborake akukuren nah, sabo kparan oweer wo bura weeh oka see owee oka chu ekpeeyon jamenu. Sabekor ka kparan ra dei, oka chu njakpo juan otor. karabe ra dosenru teh kesan, oka na intito chu chueeey agwan pee a clocki, oka ju otor, ju kparan njor une weey dei weey maijii egetabor a tinpu. Raka juen nwe bado ojua, bado osioka beren ofo ejin doso foe nnara bae bey dei egin. Do jua oka ebor pranpran ka laore obari, obari ameru esou, oka abo pran pran wey chen oka sifo aowe dei. Agba ra ka ju. o chun bere a dore sou weeh, nara bole nagata. Okor nee bra mar, bado si okar, remain mi ra ka nah aton, ra ka na intito, kagwan oka arh ote-clocki oka maiji sobesei ra namari intito <hesitation> juenwe.